فیلیپین د اسیا ختیځ کي موقیعت لري چی د اوو زره شپږ سوه شااوخوا جزیرو څخه جوړ دا هیواد دمختلفو فرهنګونو او جنشونو کوربه وي همدارنګه د فیلیپین نوی فیصده خلک مسیحیان دي او شپږ نیم فیصده خلک یی مسلمانانو دی چي ددوی رسمی جشنونه د کریمس جشن دی او د مسلمانانو دوه اخترونه دي چی هرکال یی دوی لمانځی